﻿अगर धब्बों गिलो हो जाए और ऊपर भी गिला पन च। तो बिल्कुल सुखा कपड़ा सु दबावे ताकि जो अलग से सुखीलापन होवे वो जो आ जावे। फिर उसके बाद जो में धब्बों से वो तो उमे रेवे फेर ऊके बाद धब्बा के ऊपर पानी छिड़को थोड़ो गुन गुणों पानी छिड़कते हे ज्यादा नि छिड़कना ओर ऊका थाई सर्प का पानी से डिटर्जन का पानी से रगड़ो ओर रगड़ना सु धब्बा कड़ जावे फिर धब्बा साफ पानी से धो के सुखा दो जिसे धब्बों मठ जावे कालीन साफ हो जावे ऐसा बार बार करो।